Na dɨ, da hanɨngtɨ, a mwasashi gəkɨlə na ɗa həmɨnpwa usəkətəka wete nda weyo ke, a vor kyawahye dɨ fəra mya mwasari də, a mɨna virwa a mɨnaa shi i tɨ kyiwati, na naa wato mɨni fərəngɨn nagi ya kana ti mya dɨ kana, bətɨngɨn, bəte mya inwot tɨ, bəte təna mwasari də nggə pɨrə a vor bətɨngɨn kyiwatə kana vɨrwa, a tɨlə bətɨngɨn na dɨ mwa adɨ na da hanɨngtə, na bɨlə meeshi, na bɨlə je de, na beetɨ ite hɨ bɨlə həmɨnpwa hanɨngtɨ ngɨn ka tukwo tɨngɨn nadɨ maɗə na ɗa həmɨnpwa usəkətə hɨn kana dɨma na bɨlə je de, na həmtɨ hwode hanɨng tɨ de, ka tɨra te həmɨnpwa a tɨrari a mɨna shi ke a takati kyiwatə a ite mye ɓa turn ɗɨkə nə kyawaye e na gə kaarə a 'ye mee ɓaa bələ vɨratə ha adɨ nɨnyi kɨrkɨr nadɨ mwa adɨ na bɨlə nagi ndoma, maa gbyel ke hɨn na bɨlən hanɨngtɨngɨn dɨ haana ma nda asə na dɨimə a hipllusnə ka hanɨngtə nagi ya nadɨ tiya dɨ və hwode. Na ɗaa meshi sa pepe, na nda zɨ hasə na dɨmə, na dɨ ɗaara gəkɨlə na fə rə və rə o hina nza hina ɗa ha nɨngtə ka je de kat, je de baa a dɨmə, baa ye ye, a i, <hesitation> vɨre som-som, bye kana niyo a ha tɨ lə fəra mya mwasari kan a itə də tənə dɨ ɗyange ta sa ati a baa harun lea adɨ kɨɗa nə fəre dəw na, na sa shee maa, atiaa təna sa to kɨɗa nə fərer dəw nə, gəkɨlə hangin nə a hina ɗyangəw nə, hwuna leyo nə satə ati kɨɗa nə fərerdəw nə, na sa ati usəkə hye kana niyo fərəngin a kənə, təna dɨ iya ne she ka wunaka ha, təna dɨ iyane she ka mɨni <hesitation> hwiutɨ sate atina həmɨn pwa a zə ke, a mɨni iti kyiwati, gəkɨlə hangɨn nə ha adɨ nɨnyi kɨrkɨr, gəkɨlə, viwate həmɨnp wa adi vɨwadi a tɨla di a ha fərə nadi ɗa ha nɨngtɨ hangɨn ka hiwtə mgban na ɗa həmɨnpwa usək ətə ka ɓwaare gban.